لا والله ما أحب أعرف إيش في فعجول الناس، عجولهم فا مرة فاضية، أحب سرعة الإنتقال، أحب السرعة، في ثانية أكون في المكان اللي أبغاه، أحسن شيء في الدنيا السرعة والتنقل، إيش لي بعقولهم الفاضية؟